Rashin ilimi ana kwa dike lamburu maɗa mburu natu mzim khair natu mayarni ma takwa gahgahlari, mu ganatu gapila zari gahgal suni ta wula iri laka kamyar maya ma takwa gahgal mzir, kamya antu mzir pila ala mayarni mugha ɗimya ƙar'ya ya wuta ma maya damau amari mzin kyar akwa thiɓa ala maya su, sai ka mburu za gahl maɗan ƙar mu mbura bara kada hara barka, kamya ilimi tsa suna ola, kulini ya haruna tsakwa mah kamya ta hara makaranta wami ta tsuktu mah yinni ya wan palari tsa karatari abur tsiɗe hara apani wa ka mada hara pani ka mda hara apani kulni maɗa burr sai burr nalaɗa ilimi, ilimi natu mda ana wutu farko maya an malum na farko kagan malama farko akwa thiɓa ala mzir'ya amma ga kwa gahagalni, mu mdalaka palari ga gahl mayar ‘ya ta pita mayar nama ikha gahla baletana gah wari, dole sai mun natsu mu gyara al'umma, kowa diya ta shugaba, gana muma akwa kir'ya ga shugaba, gah na tuda gahma gah shugaba, gahna mai anguwa gah shugaba, gahna lawan gah shugaba. Gahna hakimi akwa area lya gah shugaba, gahma kuthli akwa area gah shugaba, dukkammu kowa ya kawo gudu mawarsa, shan gana vi duniya an jarin'ya, toh harshe kandar na hara bayanir gah, amma shan mdana ƙazi hyel thakharni tsakwa hara suni kamya hyel thlakhami kendar na bayani abur ghaza riɓar mda yinni thlaɗirni kabur ƙazi hyel thaku kabur hara jirni, amma tuna yini tuna yini duniya shang ta heɗori gwa, ilimi ka sai mdana karatu anta gabulari ilimi taka muhimmanci ko bur tsi hedori aka maɗabu burɗi dikisuwa mziki naburu misali laka rakka sakatu mzai akwa local government authority head of planning antu makarantu nomadic education a kiri ti mauri akwa nomadic school laka anti pila kada betu tsa bau rakka world bank a sinti kwaba kada tharɗa antu da pila mu gomnati a harawa daɗa harawa yar zai a thiɓula bubal laka apani ɓau yinni wan tsatiri antu mdala pila in tsata jirga wari antu tsa pila yar ga moncin na ga maɗana amma gaza jir jirhang amma jira tsuktu tsatu ɓau aka mada jirwa.

To antu ilimi taka muhammanci sosai kamya ka mda vusu ilimini ka karatu ni sur hara, sur harani hang sai tsuhunwa amma, tsuhun diya tsan tushin arziki ma ta tsuhun anta ƙala shagor ni fa, mah ta tsuhurni anta betu cha block fa mah ta tsuhurni anta beta hara na yinfa, shan sana'a ni mbura de zawa ka maɗa bur hara kamya da lukwa kunci wa ko boniwa to ashe ilimi taka muhimmanci ala zinze al- umma, surhara tsuwa tsama ta ilimi kamya sutuga harani sai sinda dimi ar harani tsuwa kamya sana'a tuga harani sai ga bara ilimirni tsuwa ilmi yinni ma ka maɗa mburu bara wala mbur tsi hiɗori mburu adi hara asarawa ala maɗa mburwa, antu ilimi tsaka muhimmanci saboda haka kamda tharmaɗar kada karata kanya karatu tsaka paida ka hyel thar mburu.